<noise> ya kalo selu kalo sisiramainiau selu jadi seluamoi manirapu rambuam nihularan hu yang kasosoam siam maninanaikasisi kasisi yang lebih alusi. Jadi selu kasisiam siam kalu auselua tauliam iya taitai maiulunali habis malapeten abis. Jadi mainianam lapake seluam selukasisi selukasisiam kalo tida salah nialamloi loiula kabaya teterugami uninam baru laulantau keranam laulantau selu kasisiam. Jadi laulan alusi <hesitation> selu siam yang bisa ni malapeiti katombe utun maiulurem nilaitipetiraaiti taminalai selu kasisi samni asalan loiulanloikeran amoi ulan urinam <hesitation> ula uninam yahulantau selu siam sehingga alusi karoro bisani kotolo maitalu hurem sianilaatipeatare maasine jadi nansialau kasisi.